Aminay aty, zay ndreka mampiasa amponga zany ein! _x000D_ Misy izy io langorona, langorona zany krrrraoka karazana aponga ze raha io fa maro, de izy io zany kapokapohana efa misy bagety roa zay atao amin'ny raha io ikapohana raha io de, mamoaka feo.